पल तो मारो घर गाँ मा काचनू होतलो पन मार पुर्या काजे राद पुर्या। मा पाकु घर बांद रियो तो पाक घर मा तो गानी परेशानी रोहे में काई। चाय पती न काई आटो न काई जीजी काई में तो वासन धुन मांत रे। ती चान नाज दीजु तो <hesitation> मारो पुर्या कोहे माई यहां मत। नाखे पन मैं नाख दी तो मैं काई करू <hesitation> नल पाणी। तो अब पाइपडा में से पाणी नी जाए तो मारो पुर्या कोहे माई तो काई। नाखी ती पाइप सुदारना प्लंबर कोहे तीने काजे ती बुलावियो ने तीन। साप साप करियो असुरो है भाई आपना तो काचलोज गरवारो।